Ujun bueno injo hora vini xhe'e nde iyo honra vixhi xhe'e bueno ndeja hora vinji xhe'e oxuni xakuexhio, bueno xakuexo hora vinjixhe nde hora vinji xhe'e unixakuejio, bueno ni nuu kuka xhe bueno nani kuka tuka xheni kuka pero xuni xuni xakuexhi tuka tuka xa'a ke ventilar tuka naka ti chuka nuni xuni xuni xakue yuu este kuexta yuku kii kuxu este axa'a iin kue chio chi kini xa'a axakue kuexa'a kixa'a ndexa chi hora kii xixhe nde ho ini xhen o ixhi xhen ho hora ta kiti xhen ndexuani kuni ue xuyunga.